Esimu yayi namakyayu iyaghana eryaka ekyanangakolha ngaithi yamaka ingindihambayu ingayithwala okwa charge mudakika esiringithanu ingalengesya eryakyayu ngaine ngainemwindyaka erilangira ngayinemu charginga kusangwa hali esyasimu esindi iyo iyamabilima wukayitheka naku siyangakukangania ngayinemucharginga betu iyinemuthwalha. Nahandi ingiangabitheka okwa charge iyamabiryaka iyanyikangania yithi yinemuthwalha ingiminya indi omulhiro niwo alyaleka iyabya isiyiryaka. Omulingo owundi ingayitheka nokwa charge ibya lema ingakolekyi ibyalema neryu ingiminya nyithi yamabirikwa. Neryu ingayithwala ewa machanica. Machanica inalebya ekyamaleka iyaghana eryaka neryu akia abinyibwira inakokothyayu ingathoka erimuthuha erilhangira nyithi esimu yamasuba